ای نمے داسا ہندا پاروٹ کہ نن امر امرچہ- بِرِنج ارے برنج نا انت ئے نن امر کینہ بوڑ ئے۔ نن بوڑ پانہ تہ بھازاک بیدِیر پارہ تہ، دادے امر کیرہ؟ دادے نن کُل آن مُست امہ کینہ؟ اگہ نن سُو والو برنجس کینہ, سُو شائنہ اوٹی، سُو والوس کینہ تونن کل آن مُست امہ کرونک۔ مطلب سُوت ئے تینا سلّون صحیح صحیح صاف کرون۔ اسہ پلیٹ ئسے ٹی سیڈ آ تِخون تاکہ ایسکا مچہِ خُشک مریر دِیرک تا۔ اوکان پد ایلو گِڑات ئےچا- برنج نا جوڑ کرون، پیماز کُتر کرون، ٹماٹرکُتر کرون <laughs> ٹماٹر کتر کرون، صحیح اے؟ پین انت کہ داسا نن شاغِنہ اوٹی۔ گُڑا دا گِڑات ئےتا کل ئے نن جوڑان، ہر اسٹ ئے یکّہ یکّہ، ٹماٹرتے کُتر کرین، پیمازات ئے کُتر کرین، سُوت ئے سِلِّنہ سیڈ آ تِخِنہ، ہرا بِرِنج ارے اگہ نن تو جوانو صحیح اوبرنج ارے اوفتے نن ایسکا شائنہ تھال ئسے ٹی۔ دِیرشائنہ ای ٹی تا چوڑِنہ تا، پان چُڑِر تاکہ پدا اونا برنج ئے کیسہ گُڑا او بھازئے انت او مُرغنوبرنج جوڑ مریرہ، صحیحئو برنج جوڑ مریرہ، یکہ یکہ مریرہ۔ اوڑے گڑا جوان مریک مطلب گُڑا نن ہندا طریقَٹ ہمون کینہ تا۔ گُڑا برنجاتے ایسکان چوڑِنہ پدا نن خاخر ئے تینا لائِنہ۔ خاخر ئے لائنہ گُڑا نن تینا دیگ ئے تِخِنہ۔ دیگ ئے تِخان دیگ ئنا تہہ ٹی سِیت ئے شائنہ گُڑا برنج ئٹی انت ئے گُُڑا سی مچہ بھاز کائِک گُڑا نن مچہِ سِی زیادہ شائنہ تا۔ چار چم- ڈو شائنہ تا ہندن یا پنچ ڈو شائنہ تا۔ گُڑا اوکا مُست- پد نن امہ کینہ، تُھوم ہرا ارے تھوم شائنہ تا، تاکہ کُکُڑ نا گند ہرا ارے گندئس مریک ای ٹی تہ، دا گندئے تہ ارفِنگ کے۔ نن کل آن مُست سِیت ئے گرم کینہ۔ سی تے گرم کرین تھوماتے شائنہ۔ تھوماتے شاغان پدابس ہنداڑے ہرا کہ سٗوت ئے نن سِلّانُن، دا سُوت ئے سِیت ئے ٹی شاغِنہ۔ گُڑا تاکہ داڑے ہنداڑے مچہِ نن ہڑسینہ تا تاکہ ہنداڑے سُوت آ ہرا دِیرک اریراو خُشک مریرہ، اوفتا گند بھی کائِک او تھوم ئنا گند بھی پِنِّک ای ٹی تا۔ او ٹیم آ او گِڑا مسُّر مچہ لار کریر، اوکا مچٹ صحیح مسُّرگُڑا دیر تا خُشک مس گڑا اوکا پد نن ایلو گِڑات ئے شائنہ ای ٹی تا۔ گُڑا نن امہ کینہ ولا انت کینہ تا ئے انت پارہ تا، ٹماٹرشائنہ ای ٹی تا، ٹماٹر شاغان تا، ٹماٹر آن پد اوکان پد نن انت کہ مسالحہ شائنہ تہ، نن تو خُشکو مسالحہ مریک، مَونا بھلا پوٹاک اریر، دال چِیناک اریر، مَونا پِلپلاک اریر دا کُل ئے نن شائنہ ای ٹی تہ۔ اور اوکا علاوہ ایہنو خِیسُنو پلپل شائنہ ای ٹی تا، پین انت مسالحہ برنج نا مریک، برنج نا مسالحہ غاتے شائنہ، داڑے ٹماٹراتےٹی مچہ ہڑسینہ تا۔ ولدا انت دیگ نا بائے تِخِنہ، وا جٹ ئس جوانو دہ منٹ، بیست منٹ مرے یا خاخر ئے ہُرن دا خاخر تا اخہ بہ- ئے- انت ئے تیز اے، کم اے۔ گُڑا ولدا ہمو طریقہ اٹ نن اودے ہڑسیسٹ کینہ۔ ہڑسیسٹ کینہ کینہ تا گُڑا اگہ ننے مچہ دِیر ضرورت مس۔ مچہ دِیر بھی شائسٹ کینہ تا۔ جوان ہُرِنہ تا کہ ٹماٹراک تا فُل خوڑت مریر، پیمازاک تا کل خوڑت مریر۔ گُڑا اوکان پد جوان صحیح مسّک۔ ایلو سُو ئے تا مچٹ ہُرنہ۔ مچہ مچٹ دِیرشائسٹ کینہ کہ مچہ کڑھیسٹ کے جوان اگہ داسا ہُران تہ کہ کڑھانے۔ گُڑا اوکا پد نن امہ کینہ تہ دِیر شائنہ ای ٹی تہ۔ برِنج ئے داسا سمجھو اسہ وٹِیس کینہ گُڑا اسہ وٹی ٹی نن اِرا وٹی دِیر ئنا شاغِنہ یا اِرا وٹی کرین گُڑا چار وٹی دِیر ئنا شاغِنہ ای ٹی تہ۔ گُڑا دِیرت ئے شاغِنہ، دِیرت ئے شاغان اِلّان گُڑا دیگ ئنا بائے کینہ بند۔ دیگ ئنا بائے کرین بند گُڑااو لہر کیک۔ لہرکرے جوان صحیئو بُڑکِیس تِس داسا چائسُن تہ فُل دیرک باسُن او، گُڑا بِرنجاتے ہرافتے نن چوڑانُن اوفتا دِیرت ئے شولینہ۔ مہالو دیرت ئے تا شولِپنہ داوجہ غان کہ بِرنجاک انت مریرہ پِنِّیرہ بُریرہ۔ دِیر ئٹی اِلینہ تا، دیر ئٹی گُڑا بُرپسہ۔ گُڑا پدا ولا نن امہ کینہ بِرنجات آ دِیرت ئے جوان زیبا سِلّینہ صاف کینہ۔ صاف کرین تا گُڑا ہندا دِیرت ئے ٹی شاغِنہ تا۔ دِیرت ئے ٹی شاغان تا گُڑا مچِٹ ہڑسِنہ چمچہ ئے سُلو سُلو۔ ولّا ڈھکن ئے تہ تِخِنہ۔ ولّا ہڑسِنہ تا، ہندن کینہ۔ داسا چائسُن کہ دِیرک صفامچہ- مچِٹ مننگٹی او، کُھٹینگٹی او، آ-آخیر کرینو، گُڑا امہ کینہ، گُڑا نن دَبّ تینہ تا بھاف ئٹی۔ گُڑا ولامچہ ہڑسینہ مت- ہنُّنو پُچ ئس مرے تو ننا یا اخبارئس ہنُّنو گِڑاس مرےگُڑا دیگ ئنا ڈھکن آ شاغِنہ تہ مُچ کینہ تہ۔ گُڑا دیگ ئنا ڈھک- زیّا تِخِنہ تہ۔ گُڑا ولّا خاخر نا کیرغ ئے مچہ کم کینہ تاکہ لِچّفپ گُڑا ولّا زیّا تہ ہندن جوانوکُبینو گِڑاس تِخِنہ تاکہ بھاف تہ پیشن پیش تمپ جوان صحیح دب کُنے۔ گُڑا دب تینہ تہ، مچہ کیرغ ئے تہ کم کینہ پنچ منٹ ہندن دہ منٹ اؐلّان تہ پدا خاخر ئے تہ کینہ بند گُڑا اِلینہ تِخِنہ بِرنج ئے۔ گُڑا برنج جوان ہموڑے دب کُنیک دہ منٹ یا بیست منٹ۔ اخس اِلّاس تہ او ہموخہ گُڑا مزّہی مریک۔ گُڑا اوکا پد ولّا نن ارفِنہ زیّا تہ گُڑا مچہ اوہن ہڑسینہ تہ۔ گُڑا ہڑساتہ جوان مَس گُڑاہر لیمبو کُنگُرہ لیمبو بھی مچہ پِلرہ زیا تہ، آچاربھی کُنگُرہ آچارشاغِرہ کُنیرہ یا ہمون ہر کس ئے وڑا گُڑا ہمون کُنیرہ۔ گُڑا نن ہندن کینہ تینا برنج ئے شُ- برنج ئے نن۔